يوم الجمعة أما يبقا يوم مثالي للأجازة بتاعة الأسبوع عشان الواحد أما يعرف يفصل عشان يعرف يكمل الشغل بتاع الأسبوع الجديد. لو عنده مشوار أما يروحه، عنده حد قريبه هيروح يسأل عليه أما يروحه، عنده حاجة برده هيعملها أما يخلصها، هيقابل أصحابه ولا حاجة أما <hesitation> برده أما ينجزها، فأما يبقا يوم مثالي الصراحة